Gny aponga io manko tsy misy loaky aminazy zany, ka nofa pehipehy amizay gny vatabeny igny zany mamoaky karaza feo arakaraky gny parties ipehanao anazy sy gny fomba fipehanao anazy da zay izy mamoaky feo.